<hesitation> hanigna telo ai <hesitation> izay matetiky lafo be zao aminà hôtel fihinanako ai <hesitation> raha ino mai gâteau ai, pizza ai, de hamburger, de <hesitation> gâteau zao <hesitation> telo aligna ariary agny, pizza o telo aligny, de hamburger <hesitation> dimy arivo sy iray aligny akagny vidiny.